באש תקאד שי חִסאבּ פי אלברִיד אלאלִכתרוּנִי אלשַּחְצִי חאצכ תדכּ'ל אלמוּקע טִימאיל ולא יאהו ולא אוּתלוּכּ, מבּעד כתדְעַט עלא זר אינשָא חִסאבּ ולא סַיְן אַפּ, וּכתעַמֶר אלמעלוּמאת אלשַּחְצִיָה דיאלק בחאל אלאסְם, אללַקּבּ ותארִיך אלאמִילאד, וּכתכּתאר אלאסְם אלִי כתבּע'י תסתעמל, וּכתכּתאר אלעִנוָאן דיאלק, ומןבעד כּדִיר אלכּלִמה דיאל אלסֶּר וּכתדִיר תִסְגִ'יל.